ס'איז דא וועלזאניג וויניגער, רעד וויין וויניגער, <hesitation> ווייט וויניגער, און אלעס איז אנדערש און מ'נעמט לויט וואס מ'האט ליב.